Dok kam ngai gia svil kmem o yok. ko yok ngores orpeik ruk tiak ngama kap o yok he ngat kut el kim mor kmem o yok. Koma svil kmem o yok ko ngama khipum po yim yim nam ngai gia lok va nam ngai gia mgai he, he ko ma svil kmem a yok. Mo kolkha kat ngora vle kpat mo yok ngora svil kmem o yok. ko ngartek. ngornek ngat kut elkim mor kmem o tgoluk. O tgoluk ruk ko mo lutek he ngom ktua svil kmem he. O vep. kuma svil kmem o vep ko ngama mrot kia pui ngam ngai gia hut. va ngam ngai gia mgaikmemik. Tolhe kuma svil kmem o vep. Va kuma svil o kange ko ngama mrot kia pui kat ngam ngai gia mgai kemki. O ol ruk kuma svil kmemki enruk koma svil kmemik ko ngama serpgam morva kserpgamnguaro vurkul.